umme rayuwa amlallai won shawaraji nduddiamma shawaraji sarohanji mburtahoiki hakkilongan ba bolle ngeutu no ndogenshshi no ndon mbawo ko salimi ndon hiso entarelokaci ngomi makaranta secondarymi don aji nayi ah aji joyi mi yahai jego'ongurtimi ngarmi mbimomimi yidi mbangalsai moyi yam to mo nanioyi yau janga <hesitation> mbangal kam ngal wadainjami kimmin mi njande secondary amngartumi mbimi noye hala mbangalsai mo wiyam yau njangutoh a' andi "ta ta ta ta ndo" hendu balaga ndon fima mdo a ndon yi'a koyima fu nanonto sai mbawo ndonnjodimi min a hore am ngammi ga wakki nazariemi wada emi hisombimi kowon malam yau njande nden wodi lokaci nde jabboto mahto yayi nde to njangi nde lokaci a walai wurolokaci nde awala ndongal dou horema ndo awala ndowainiya dou hore ma ndaa wala mbanno womaajangai hakkilo ma e wali a wala tinani komai a hisatako komaitoh entare ndubi balaga bolokaci hendu balaga ndu fima an adon yi'akomi ma ba'a wawanai hore ma ndato ashe kalmayel yau njangu nge'elndun hokkiyam shawara mbokkaka'a mi yejjitata ka ha iya rayuwa ammi jodi mbo sai mi hiso ndumlokaci mbimi mi nyidi debbo on kamashe to mi mbagi nomomiron ndai hore am dongal <hesitation> ndawai niyaji ngoddi kam mbondimi heutayi mi ron ndo ndi mironda keashe yau njangu ndumashe hambe e tunani ndotti enwon ko luttan mato njande mbo ta ndon njodi a duniyaru ndun ma ndun njondeto ton makaranta ndun njan ndeko a wala ndon makaranta a ndonnjodi njode nden <hesitation> nde ndungu wadi futa njodake a hisaketo ndum njandeto shawara ka <hesitation> ka mi yejjita taka ndun hokkiyam kenanyau njanguto min ma mbo insha allahu ndon ndau ndo mbilai mi mbiyamto mauninyande ummi wadai wuromi wi'a ndum to daro njangaai ndun fulfulde ndun habbi pellel ngeltoh tare ko wi'ami yejjita ta entare rayuwa am kenan